Wala euh <hesitation> gani gani gnitounŋa kom birénou nguér ko mokhobé gani kamé gnagni tékhéné, kamé ngana tékhé ana yitou, yitou na poussé ona, wala yite guéb guébé yo makha yéré, wala okou tougounŋa or yite guéb guébé wori wathia koun gnitou i sankou, yité ké dayeur, yitou yogoniye yéré ahh idi <hesitation> idi tifiya, iyogoni loriya, iyogoni tifiya, donc euuuh éée yitou yogoni sankou karéma, ahh. Bon yitou touwano nkha kara, yitou touwano nga kara kéta béin, yité nthiankou. Bon éuuh ké liti kamé ntakhé mokho gna, kamé wathia a tékhéné khassou fili ya khassou féyé siné moumanŋa khassou fili, agana dangui kénŋa kén lanata yité birandini, éywala, ééuh kinéyé nkha a téyé gnani nan ndanguinte khar gani. gani khassou fili bana téyéni, moi davril moi de mai, kou bana téyégni ganiokou gagni lékolounŋa hakhéti, o gagni télé lékolou bakéliya, kén ŋakhati ébein, euuuh moi davril kén ŋakhati ma an gnakho ngan ntini komi féyé bon ana khassou kou fili banane kéngua dangui, bané sé fini, ééee khakhou naro, éuuh moi de mai vers la fin juin juiyé par la. Donc euuh, apré moulé nari, komo ga mossiguinda bé watha, <hesitation> kha béin kamé nganta tékhéné yité lanta biréné. Angana sigui yéré an gnakhénŋa bakél, angana sigui yéré an gnakhénŋa manayéli, kén ŋakhati souté ŋéy, eeuuhh kén nkambalakhou ya nthigui, euuh ii nda féy gounde fo ni nga sankou o makha, gounge foni nthiankou, assou daga, nokhou béni, issagui marne douwa sakh, igatini park niokolokobani yane ba park nokhou tane ni nokhou tane ni, ine park ni gnane débéri, ina igua gounde fo ni maranéy, yo khar founé alanta wale wathia, wathia one founou nkhoulou, bana wala, founou mbiné, agna, ante wala gnakhénŋa, alors ikha gno makha yéré odi ya gni biréné mé kama, yélounŋou sé paréy, aw fo guéb guébé ya nthiankoya, kamé ké bala kan mbalakhou ké yani kamé ké gua tékhéné yani, ana mouléyé liti, ana ono o biradi mbéguéy, ono o yitou mpéyindi, éuuh ona o yitou ŋwoutou oga diaréné tiya, oy ona, éuuh kharo na fogou, ona tangui mé kamé ntakhaya, kamé gan ntakhaya, béin fo guéb guébé manké, kén gnan nthigui immigration nga khoto, ahh iméyaksso ga bogou, aga ba bogou, issoro guéb guébé ga télé nonŋa fo ganta kiténé yéréya antéla mourou nokhou tanan gna, kébani ta, fo ganta kiténé yéréya an ntéla mourou nokhou tanaya, an ngana mourou kéta angana ri, wé assiréniya ana gnilé kata nguir rékhé kha angana tokhou nokhou tanaya, kén nkha kén nkha ni retar gna, wala i yogoni préféré, ina ntokho dakar ni, kata déb khoronŋa, ino war yéré. Wala koundou gnani, épi gounde fonikou, gounde foni ogni kégna, ébein gounde foni lanta biréné, nokhou bé iraganta mini, éuuh passkeu dji lokho kamé nte tékhéné, éuuh iranta mokhou éuuh yité ntéyi igni moukhou do yitou kou wa, yité ntakha ya, donc gounde fofoni nthioussou sankou. Bon dans les zané soixante ntréze ideuuuhorganization yogo débéri dans les za vilagoi la, ina organisé nanti ti koyi, ké kota foulané iyeuuh iya goundou foni nthioussou kérni, je ne sais pas pourquoi, bon ir khar diérinto nkéri, o tiyabounko yéré, tiyabou yéré ir diérinté yogo kéri kén nkota kén ŋakhati, en soixante ntréze, iii fofossou nguén founé ngan ine dji gna koutiya kharé ké trente kilométre, ébein ide djin nkoutou ndeuu gounde foninŋa, fofossou ga yankha anga tini anŋa mini, ina an massacréna, yogoni na guiri, gaga yogoni na founou ŋoutou, ina dagui gaga yogoni ya fo bé raga woutini dal anga télé a gaga nokhou tana, anda na daga kha, ite ké bor kén moumaŋa ida soussou kéri tou, wathia founou nkhoulou bana néy, founou nkhoulou an gar wori euh o jardé ni kou nokho mangoni nténi ndo orange nténi béni ga yéré, founou nkhoulou nŋéy. Bon mé founou mbiné nké ante wala gnakhénŋa, angar fo wori sou kéta aguiri wokhé gna aga dji ké gana yankha iga kéréné katoya khar kén nkha ame gobo. Wala okou yéré ké <hesitation> o tiyabou fon nkara ké guili manayéli kata bakéli founou mbiné ntéy, antéy. Donc wala, éuuh késsouneuuh djim djikéya dé. wala iri ina gounde foniŋoutou, ini i massacré inadagui i khobo, éuuh fon nkhoulouŋa ou fon mbinouŋa, kou béni ga ééuh park ni kou gue marna, idagui war nogna ya igui gagana nonŋa, iyér soffé touristeni ngana ri, iga téli ifayi, sér béni gama goundou fo wori abada ana daga nonŋa ina ti kéni kéya, é guide dégui kané kéneu kéya, fossouni i dinguira gna, alors niokolo, éuuh kinou ŋa nonŋa ou oungamou ŋanonŋa, founou ŋa nonŋa, éuuh tibilé ŋa nonŋa, nkéyime yakhé nguér fobé wori, ado euuh idi yogoni woutou, kongo dans les <hesitation> pays dudu ééh té diaman tananinŋa, gou koun ngounde foni ganto makha yéré ini riti ini ro ké nokhonŋa nké ri gounde foni yogoni wori kounto diamané ké yéré, wala késsou kéni yitim mbalakhou kéya ni ta dji djiganto makha kamé nte tékhéné normale, wala oyimé kha oma euuh gounde fo ké laga fofowa na kér ta. Wala khara ganagna ga bonondi ganinŋa, ogni sokhono wa euuh founou nŋo makha iga bonondindi, founou nkhoulou nŋéy éuuh kom gouwanou, ouro o tébou ndiagana mokhobé, bon séguero go go o féyounŋa, mé oranta kou massacréné puisski rokho gnani, mé kharan nda nké lénki gouwanou nŋéy, issagaro nŋéy an mpagayé, mé kha fo khoro koukou kom founé, kom fotana, ébein <hesitation> ir kounthioussou kéri passkeu, ine dji gna koutiya, itélé dji lakhou gna iga mini nokhouni béni, ini i kéri, kénŋa kém frampro di tou, wala kénŋa sa sé un regré,.